د کړکیو او شیشو د پاکولو په خاطر باید ام کافي اندازه، ا، وسایل ولر لکه، صافي، صابون او داسې نور شیان. اول باید صابون ووهل شي او ټولې لکې یې پاکې، نرمې او صفا سي او وروسته د هغه نه باید په یوه ټوټه باندې وڅې سي.